A dipend da ëndua devu andé. Se mi vadu ën muntagna devu büteme ën lë zaino le coze necesari për supravivi tüta la giurnà, cuindi la roba da mangé, pöi 'na bela buracia cun tanta acua perché magari ën certi post la tröve pa, pöi deve büte d'roba de vestise perché le temperatüre a cambiu da ün mument a l'aut